Zaho da tena tiako gny hazan-dranomasy gny fia agnaty ranomasina io. Fa amy zao fotoa zao nefa a fort-dauphin eto da tena niha lafo gny fia gny hazan-dranomasy. Da mampalahelo. Ohatsy zao gny horita vo gny boliaky gny calmar, angisy moa amy fiteny ofisialy fa boliaky izy no boka amy gny fomba fiteny atiky faradofay. Raha io da tena soa fe, izy zakà zahoky, lafo da mahagaga hoe ino gn'antony fa da lafo vidin'ny gny fia agnaty ranomasy nefa da hodidigny ranomasy ty tanà tihoky.